Eeghe ne eeghe adighi ka adon aru nrobi aduma taaloor ani o? okpo bho umute ta aloor ami bho idighi kaadon aru moobi aduma abho po ezegh oolo, ami ezegh oolo. Ana ukodi kua usoma ko okpobi odi ta yor onuma eh heh, baalologhi edian idi eh heh, na baalologhi. Aar ta odighi ologhi ami abaal po ediam, mo õmõon aloor, umiin ubaran po ani onuma na awuny onuma. Ani ughiraan kua ka ani onuma na awuny onuma ana umina ughiran kua pa ana baal ologhi. Ana ughira unoon koiy koiy lo di ta aroiu onuma obobho ikuom zina idi no omoo aloor po ologhi onuma na kemo baal. But ibha ana ukodi usoma kaar olo ole oolo puna anogho mokarabh oolo na nogho mokarabh ologhi, ukodi usama ezegh na nogho mokarabh ologhi heh iraan okpo ibha ne nogho mokarabh ologhi, so ukodi usoma no omoon aloor, aloor, onuma aghua ni, pologhi ami nabaal. Ami ukodi pologhi ani nabaal, ami ukodi usoma

Ana utuagba mooy nukarabh. ikarabh la ami utuagha eko oolo na nenogho zina mo teiy iibi okpo. inogho dia mo otuay ikarabh okpo. omoon aloor first no okpoki nedian po obho nebaal manigha mologhi ologhi anii abaal ni balala. pezo aghudum ami odi ezo ami utry oseeri aghu dum ami adio abaal kaar lo ole oolo pologhi ami nabeebh. Ami usoma aloor ami na agam zani ezo oghi ogir ogir oolo esi obho na gam zamiah. obnaka ami nagam zami ah, aloor o nagam ana oruedio aghi agir ogir. Ana ukodi usuma okpoki odigh ah. edian idi to otu. ologhi na abaal na. ana udua na ni aroiy obho idi to otu obho teleni median. kesi kesi olo ana ughi ughi ologhi onuma na baal aar ole odi totuo. okpoki odi. omoon aloor odi ologhi oiy na baal kamem kaniem iibha pokpo lo nedighi gha ologhi ami nabaal ibha ami ukodi usuma niaduma esuo